اللغات اللى فينى أتحدث فيها وأفهمها ، أول شى اللغة العربية لغتى الأم ، <hesitation> طبعا بتكلم فيها وبفهمها الحمد لله ، ثانى شى اللغة الإنجليزية <hesitation> مرة الحمد لله متقنتها ، وااا- و <hesitation> ثالث شى اللغة الإيطالية جالسة أتعلم فيها الحمد لله وبس.